וויזוי מ'ביגלט הויזן. <noise> מ'נעמט די ביגל אייזן, מ'ווארעמט עס אן <noise> און מ'לייגט אריין וואסער אז מ'זאל עס קענען נוצן פאר- ס'זאל קענען ארויסקומען <hesitation> די סטים, און מ'לייגט די הויזן אויף די ביגל ברעט, און מ'מאכט- מ'ביגלט די גאנצע הויזן, מ'מאכט זיכער די טאשן זענען גוט און די אינטן פון די הויזן אויכעט.